די חיה וואס איך ווייס איז א קעמל. א קעמל קען איבערלעבן אין זייער טרוקענע פלעצער וויל ס'האט זייער דיקע פעל צו וואטשן אויף די טעמפעראטור פון די קערפער, און גרויסע פלאכע פיס צו קענען וואקן אויף זאמד און אויך האלט עס וואסער אין די קערפער פאר זייער לאנג.